Por ejemplo naꞌ este lo maꞌl nak man sdzeꞌbná y par igëtná manu sdzëꞌbná pues y sdzaꞌlda ldoꞌná gwiyná man knu, por eso siempre nap lëꞌná xne lo dios que, xnabná lo dios que gwiydná manu pues y no porque naꞌ izobná sdzeꞌbná lo manu pues y.